La entrevención policial preditiva es cosa enreosa. Pa angunus es una herramienta aparenti pa aprevenil delitus i amejoral la segurança púbrica. Mentris que pa otrus puei sel po... pobrema, ya que puei salil de daus incompretus o sesgaus, lo que puei dal ala pressecución injusta d'angunus bandus o pressonas. La custión es si respeta los derechus endividualis i la privacidá delas pressonas. Assinque la breva es estal ciertus de que la entrevención está bien decumentá.